عشان تنظف مكتبتك تخلص من النسخ المكررة من الكتب اللي ما تقراهاولا تنسى تنظيم الكتب الالكترونية باستخدام تطبيقات او مجلدات على الكمبيوتر. استخدم رفوف قابلة للتعديل تناسب احجام الكتب المختلفة حط علامات او ملصقات لتحديد اقسام الكتب وخصص وقت منظم لتنظيم مكتبتك والمحافظة عليها مرتبة